Si ba rruhua chiñánj únj o' ke hio' ke asij asij achi'ij hio' neru, nuhuij nane ahiu hiu 'be' 'ngo ta ba ke 'ngo hio', achi'i anuhuij ni ña'an ni 'o' kuman ba 'ngo ti'ni nasíj nga, ránj man nga 'ngo ke riki chuman' ka' nun chikin kache' 'hiaj cha'ngaj, sani bé ta ba rruhua chiñánj únj ba 'ngo tiempo ahiu nin' rruhua hiu 'be', ni nako nej rasun ba 'ngo tiempo ni ña'an nin' rruhua, ni ta nne nako sani nej tiempo 'na' nuhuij ña'an nane naran' nga nej, tinin bé ta ba rruhua chiñánj únj.